Nláa ne nani taꞌan tán ne duka n éste vóꞌo io náni taꞌanta kueꞌen ta nánadɨkɨ tá kueꞌnta náñi stata kueꞌen ta ne ñaꞌa ī iō láa ne o ka ci kāꞌa ió ne kini taa i tɨni tāꞌan tɨ ñoo kɨtɨ̄kini taa ini tāꞌan tɨ́ ne kɨtɨ tiꞌin ña tiꞌin ña ne ñá kui ñinī tɨ́ láa ne ñá kui ñinī tɨ́ xuꞌun ñɨkɨ́ i neste ntee ñutɨ láa chá ne ntee ñutɨ xuꞌun ñɨkn ō tsɨ láa ne umi ci láa ne ñati da ne ngáta ne kueꞌentā nasii tata ne vóꞌo io náni taꞌan ta oraeste kɨtɨ īocó ja ne duka vóꞌo o náni taꞌanetɨ́ dɨ ñaꞌa dîto ne mꞌ míꞌi náni taꞌan yóko o ne í nánaatɨ́ ci éste ō nākɨɨni tāꞌan tɨ́ o o nañaꞌa i taꞌan tɨ ñaꞌa tsí vóꞌo io nani taꞌán ioko lonti jan nte dun ntáadɨ tsí duka óꞌo io náni taꞌan tɨ dɨ vóꞌu o nani taꞌan tɨ tsi ñáꞌa nánaatɨ́ ñaꞌa ne ésteditó ci éste ñaꞌa kini ta íne tɨ kɨtɨ lontí ja.